k'ay ke'lek wuxu' q'aq wuxu' tz'iil <hesitation> rima la' <hesitation> pi jun t'o'y qaya' wii' qasoob' jun chek qaya' wii' qakinaq' pi jun chek qab'an wii' qakaltan, pi jun chek qab'an wii' saqmaloob' pi jun chek qaya' wii' qatomate k'ey k'ey k'ey riwach xaqt jun rimal la' ela' otz qachalajsaj riwach xa' kela' otz ke'l laj qatib'iliil xaqt <hesitation> ch'aam, xaqt e tz'iil xaqt q'aq xaqt k'ay ela' rajawxiik k'o chijuna'naal chijuna'naal chijuna'nal k'o wii' che qab'an wii' ela'. k'ay ke'lek wuxu' q'aq wuxu' tz'iil <hesitation> rima la' <hesitation> pi jun t'o'y qaya' wii' qasoob' jun chek qaya' wii' qakinaq' pi jun chek qab'an wii' qakaltan, pi jun chek qab'an wii' saqmaloob' pi jun chek qaya' wii' qatomate k'ey k'ey k'ey riwach xaqt jun rimal la' ela' otz qachalajsaj riwach xa' kela' otz ke'l laj qatib'iliil xaqt <hesitation> ch'aam, xaqt e tz'iil xaqt q'aq xaqt k'ay ela' rajawxiik k'o chijuna'naal chijuna'naal chijuna'nal k'o wii' che qab'an wii' ela'.